दु हजार पंद्रह हर आज से दस साल पहले रहिस। मोके जहा तक याद हवे ओ समय म क्रिकेट प्रेमी रहेन अउ ओ समय वर्ल्ड कप होएत रहिस।